والله أنا أفضل إن يكون عندي ضعف مال مالي يعني لأن المال يساعدني أحجج كل الأشياء اللي أبيها بسرعة يعني أسافر، أطور من نفسي يعني <hesitation> أكتسب مهارة جديدة أما العمر فهو يعني محدود يعني لا اجدر أزيده ولا أنقصه يمكن أعيش فترة أطول لكن المال يفتح لي فرص كثيرة.